Mang zaa nta anoo akubhang ibhobhe, ibhobhe ji san ani re, zaara bhavaa anoo bha zaa bhọ bho tonaanaa a tonana a tonana nẹ nta noo asaa tonaanaa re bhonyi hekpa unwe bhoro, bha saa bhuhu bhuvaa, bho ro saa sạạ bho, bhihu faa saa, gwa fin, bhihu faa saa bho zee gwa fio, abee bho haa foree bhanamere bhaijanio, agwo nta saa kuma saa bho aru faa saa hobhe saa vaa fibho gwa saa hobhe saa vaa fibho. soo baa bha kpunizuma ru humo ara bhatam papa onoo gwem oni bhoton ekpakpa turatu onoo gweni ani nere, onoo gwa saa bharo ohuu bharo onwo gwem moo hub o, ibhobhe ja kpamine re ani horaa, saa bhahumoji bhe vurere, bhe evurere, bhe evurere soo ja saa piri noo agwo saa bhorọọ yeng nyeng kwara yeeme mo, nyeng nyang kwara yeeme mo, saa raa bhonoo gwen hayeeme aru, ahobhaara onoo otune onro gwennere onro gwen gwen saa bha humo ibhobheji bhavaana refaane roi damada mo, gwen gwen bha saa bha humo ibhobheji bhahumo bhana nto soo zee bee ayina ekabhe bhoja nto sooja opaa bhibo re gwen gwanre saa humo aathaa ramaadon aasoọ, araa, befoze nzia ma ra paa bho saa a a gwo hogwa that saa paa bho naa ani naa eni, asē saa paa bho saa bhoro aru saa zumano hogwa kwujumene athaa gwa anaa, ero ara ahanro usere ora maa ra bhayina Bhohara obhazi, ara ika apapo hotaa aafen foo noo ora nang ma owaa obhazi aosaa hifumeto asaa ahub o gwen gwen gwa yina bhohara obhazi re anana bheven anyanyi nsa agwo, anana bheven anyi ramaadon aasoo, anana bheven emaretai aajoo, afaana faana fon a ruhan auseree, ara bhanoo ausere maa saa bhahumo ibhobhe ji ja kwen ma na nto zee bee, bha humo bha vaana noo saa vaana, bha humo na nto soo zee bee, saa bha humo ana nto soo zee bee, ara nta ku bho bhi nome in nonai nomejim hekpa sen idamadam hekpa sen ipebhaphho. nte vaa nanoma naa ji nai, inai bho adom araa fofone egbee jere nto rara bhekperee anoo bha bhaamani aado kwe aazao, ora husaa bhe anyi doo bharo oro ra bha ihu ani ara humo avaa ra fi o, asi ja kwen jo soo raa, so ra bhe vurere bhe vurere asara bha nyeng kwen haseng araa onoo arokọ onoo gwe araa hukwem haze araa anro arokọ, saa paa bho saa bhoro aru oyin yina nta onoo gwen avaana gwem, gwem avaana mọ, hekabha aramadom auserere re bhanoo saa bha faana faano bho gwen gwen re asaa ka ma omeime osuu bha bha meémeime bha faana anoo saa bha faana feana, ozama bhanoo bhavi ora ma bhoroo bhano ibhobhe bha na ni o, so nyeng kwo soo ja bha vaana, onro yaye ora bha vaana mo, hekabhe saa bha humo a humo bha vaana ramaa usa, bha gwe hefefe hahumo na saa ro nta nam hefefe ma shii Bhahumahu bhadadoa isaa, bhahumo bhadodoa ramaarataa o bha nana litum bha ramaadon haraa bee, bha nana bhanyi usa ora bha ukeree re ma bha eto aviviri bho ma saa nana saa humo enam nto soo zeeb saro nsaa na nto sung zeebo. Asi bhodo mani nta num nyeng bha nro ibhobhe bee bha kum bha faana ramaadon ara dọo bha faana faana ramaa usa odoo ayina yina huyeng kwen nyeng hekabhe. anoo ibhobhe bee baam ané saa bha nan bhaohora bhanyi usa aobee iye usere re bhadodoa ita ji ri daramo nyayen bha dadodoa ito, huyeng kworo daam nyayeng hekabhe bha vaana vaanna bhanoo aruhanọ bhaja vaana gwen gwen gwa bhabee hobo hora bee bhoada bha vaana vaana bee. Baan baan asaa saa bho ara kpam onro okpoho ma saa don anaosaa nturu bhanyanyio. nyang kwa saa bha naa odamadam maa nana odumadam, baamo bha saa bha naa nto soo ro mo daam saa nye agwo ofofo oshi kwen ne so ro kwa abee bho. Asi bha saa na bhaohora saa bha na bhaohora, eyaye eroa bhanana bhaohora, bhoraro anro saan ovi hodam ọ oyinayina gwa ra ku bha nang kwo aodamamadam, onoo gwem oro nta nang re hodamo, ora horabhoro onoo bhavii hozebo gwo soo na ayen bhazee bhayaye, gwa ra yeng habha yee, anang bheven bhavi son. hibhabhaa haaraa, apovora adomene bee kum noo bhanoo bhavi kotaaro.